Naha uxa niontlacuac quiemahca cuali, nix exte, uxa nietlacuah, eh, sente tlahtlauyoh de yetzintli cah ino chile tlamilaleh, cah ino este, ino tlahtlauyo de uxa que mamate ino de, de chales, ino de, de este de alpiexu, neh nocuncuah yeteh, sente de, de chales, sente de, de alpiexu, ocsente de, de yetzintli capotztic, ahocah cah cuali, cah este, pues, pos quiemah, hoy noconcuah, hoy noconcuah eh, uxa pero, amo niconcuah pa nuchu, noconcuah cah ino, ino este <hesitation> mo- mo, no- no, es este, cah ino cah nocniu, cah nocniu noonyac o iqueo que tlachichilibicticah <hesitation> iumpa onechinvitaroh sente, sente iunte yeteh, ononcuah, noncuah, nic, nicouato limonorah, nicouato sente, sente, sente limonorah, este concuaqueh, este conisqueh limonorah, o ompa timo, ompa tic eh, cah nuestro eh tocniu, ompa ticateh, ompa niechmaca eh, te niechinvitaroh titlacusqueh, teconcu ie sa ino nechmaca ocachi amo. ocachi amo, ocachi, este, os ompa ticateh, ompa titlahtlatoua de ino de ocsente de, de que con quien quenih neyah quenih to quenih de totah, quenih, quenih nom hora si que quenih eh quenih to tovivicoyan, <hesitation> <hesitation> quiemeh eh quemeh ocsapah. <hesitation> <hesitation> ps, pos a veces quiemah, a veces amo, tovivico ah, eh, totasqueh, o eh, tetlacoyan eh, este yiecho de este tocniu, <hesitation> tocho de de notahtzin de nonontzin, eh, quiemah eh, te uxa pos amo yayec mo tobicasqueh ayecmo, eh ayecmo yen este, pues ya omiquico, nona notahtzin ayecmo yeh oconcah y ya nn muy, muy, <hesitation> muy poco yeh totasqueh cah ino tocniu ic este ayecmo ompacah nononah, ayecmo ompacah no notahtzin pos ca, casi, casi ayecmo totasqueh porque naha pues yeh- yeh nenca <hesitation> yeh necah no se como muy, muy este amo yeh amo non amo nencah, amo noncah amo nenca noncah, amo nencah noncah, <hesitation> san, san nebitz o nnebitz este sente, sente hora, cunte hora, o yeh neyah, ayecmo nic nicu nicah, ayecmo nicu nicah, <hesitation> <hesitation> quiemah ni niualac niualac, pero yeh casi yeh ayecmo nicu nicah, yeh necah ocsente loro.